Men shirin gazaklarni afzal ko'raman, chunki ularning ko'pligi va xilma-xilligi juda yoqimli. Shirin gazaklar, masalan, shokolad, pechene yoki mevalar, ko'proq energiya va yaxshi kayfiyat beradi.